எத்தனை மொழிகள் உள்ளன? உலகம் முழுவதும் வெவ்வேறு மொழிகள் பேசப்படுவதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மொழிகளில் க்கும் குறைவான மக்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நமது கிரகத்தில் ஒரு பரவலான சவால் வெவ்வேறு பிராந்தியங்களில் உள்ள மொழி அமைப்புகளில் கணிசமான மாறுபாடுகளில் உள்ளது.